Ps na xintuaari in tau ntuchi, ntikii, aju, yaa kui, sa ntiri te kuu nti ntuchi jin aceite yuan te ku ku ntei.